نحب نحكي عن كتاب قريتو مؤخرا و عجبني برشا إسمه الخميائي، الكاتب يحكي على واحد راح يحب يحقق حلمو و يوصل للكنز الخفي، الحكايه تحكي على رحله شخصيه و على تحقيق الذات كيفاش لازم الإنسان مييأسش و يوصل حتى يلقى المعنى الحقيقي لحياتو <hesitation> نرشحو ليحبو يقراو قرايات تكون مليانه رموز و معاني و في نفس الوقت سهله و بسيطه و تعطي طاقه إيجابيه و تحمس باش يتبع أحلامو.